Arregistrá-lus sí, la méica o bioquímica precisa dela su reconocencia. Abusal ya es harina d'otru costal. L'Estau avía d'estal en estus assuntus i sel escapás de ponel las lindis acordis la ética i la salú puebrera.